Izaho zen̈y kôa fa mandeha amin'ny mpivarotro maventy àby io na mandeha bazàry <hesitation> raha vangaiko? <hesitation> Zen̈y mba ho azoko on̈ono tsara bekiny edy, nan̈iny roapolo eo donko isanany e, mety andilatra feky.